﻿Ebyokurya ebii nkugonza kurya nyenkyakara muno obu nyimukire, haroho omugaati, amahuri, ebitooke <hesitation> nakatogo kenyama habwokuba nibyanguha kumpa amaani agokukora kumara ekiro kyoona